Karazana kiraroko zao: managna tennis zaho rehefa andeha hianatra <hesitation> de andeha hivoaka <hesitation> hivelany zany zaho zegny vaomagnano ananjy, kapa ndreka andragno zaho de magnano kapa, de talon rehefa ohatra hoe hamonjy mariage, handeha hivavaka zaho magnano talon.